بحس الوظيفة اللي انا ممكن أكون فيها شاطرة وكويسة وظيفة اللي هي المعالج النفسي لأن أنا بحب مجال علم النفس وبحب أعرف فيه أكتر وبحب دايما إن أنا أسمع الناس وبحس إن أنا مستمع جيد وكمان بحب أعرف إيه الحاجات اللي بتدور في دماغ الإنسان وايه هي التقلبات اللي ممكن يمر بيها الإنسان.